sèè wo dȧwi miɔ̀ŋ bȧ wo mɛ̀iŋ yèwa ko dìmɛ̀ wii gold mine wo hnȧŋ wo nɔ̀ŋ dȧȧwè kiim, wò dè nɔŋ ko dòmaìŋ woȧ nɔŋ wȧȧŋ sȧnò eric mìŋ yȧauŋ kȧmè sùȧ, kɛ̀ ȧuŋ woò nyȧȧŋ deyȧ nɔŋ kui ko hùu wii ko gboouŋ noo wii, sìè nɔŋ kiȧ yɛmɛ̀ hùu wii, wò deye nɔŋ wo ka woim yɛmɛ̀ miŋ jaa, aa ɓòò naum kiȧ tɔɔ̀, wȧȧŋ maŋ kui dȧwè domaiŋ weèum yèè ȧŋ naim kiȧ tɔɔ̀, yèè mìàŋ ko gbòò miìŋ yaȧ yòò, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ ngèè naȧŋ e gbòò ɓùlȧ maŋ di e nɔ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ fuŋ nyùùŋ gbiŋ hile, nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ ngèè ka nyiŋ kòȧ dòmaŋ ka nyiŋ gbìȧŋ motò aŋ dèyȧ ko jawa dìnìè nɛ̀ŋ nyiŋ mȧŋ kɛ̀ kȧ kìlȧ kȧ kɛ́ɛ̀ gboo mio, yɛ̀ì nɔŋ ȧŋ gɛtìm.